Parõmba meelega ma pruuvnuq iks mehhiko süüki, selle et mehhiko süük om sääne vürdsikas ja maitsõkas, a Itaaliah om väega pall'o taad nisujahhu, kõik taa pitsa ja pasta ja tuu om kõik üts nisujahu. Ja ku ma olli Itaaliah, sis ma tüdisi tuust nii ärq, et tuu tüdimüs ei olõki peris üle lännüq.